zamanu patlu, zamanu paltu zamanu tinat ku paltum itku kuribe umdan asiɗa kerenna umdau a guɓan mankon da saksakte aguɗon tletlerin agɗonna dauni du guɓa, duguɓana wuce asiɗadu kəren, karemdo be kaci mot ki yasiɗa nek amum, duno mankon chuno nek tlatlerim agɗomcho du gubau atiman karek siɗa karekci, atiman giɗikin yaye gipe kunau na yasiɗa na har jlemun apakwan toh əmchunot ku karek zamanik daten, tuna paltu əmdau jadu sambulun, əmdau jadu amon dukka karek zamanik nasaran jadu gija gi masuno tuna tuna umdi saiyazu dugwuɓa na dauni tina gane gane yamisera na gari na gaze amun karenyi yaratta gi taɗi kunuk omo na ya sasgwa ya sasgwa na avira ya ratta, amit ki duwon gi cakuptu ben jlira yaye guktu sambuluchuno na a siɗak jlira m cuna kwetta damutki daci gu jlawu kilapiya.